Pos en Turquía tienin una climi mediterrania ena costa conos branus calorosus i secu i alogu los iviernus sonin más suaves no es tan fríu. Peru cudiau que pal interiol, en Anatolia, la climi es continental con iviernu mu fríu i branu calorosu i alogu está la región del Mari Negru qu'essa tien lluvias i mu intesas i con mucha niebla. Es un país que tien una climi mu variá i alogu que tien una geografía que tien mucha costa i mucha montaña i essu infruyi abondu ena climi.